फ्रांस यूरोप का सबसे पुराणा देश अ फ्रांस का इदेउडा एतुका निर्माण मध्य युग मुझ आता फ्रांस के जो राजधाने अ से पेरिस मुझ अ फ्रांस के जो कला अ वस्तु कला अ और जो खाणो के कला अ से पुरे दुनिया दे प्रसिद्ध अ आगे तिणे जीत हासिल राएते करे पूरे विश्व मुझ।